<hesitation> Hany tiako hohany zao <hesitation> nefa tsy haiko miketrika azy tiako hianara, ohatry hoe mamboatsy pizza, mamboatsy toast a, mamboatsy pao regny, regny zao tiako hianaragna nefa tsy haiko manao azy de bakeo tiako hohany.